شوف الصين بلد عريق وثقافته غنية جدًا بعض الأشياء اللي تميز الثقافة الصينية اللي هي التاريخ الطويل الصين عندها تاريخ طويل جدًا وحظارات جديمة والفلسلفة <hesitation> ليها تأثير كبير على الثقافة الصينية، كمان الشاي شرب الشاي عادة يومية مهمة في الصين، والأكل المطبخ الصيني متنوع ولذيذ جدًا، وفي كل منطجة أكلات مختلفة.